येमा सबसे पेहली ता वेगु मॉनिटर वोंदु फिर वेगा बाद वेमा कीपैड वोन अर कीपैडआ आलावा वेमा सी. पी.यू वोंदु, सी. पी. यू वेई अर मैन मैन ता वे अर या अर फिर माउस भी वन अर मैन मैन ता कम्पूटरा इतिगे पार्ट वोन्दा।